Inemiisi geneetiline muundaminõ joht olõ-õi eetiline. Tuud es tohtnuq tetäq. Inemine piäsiq iks niimuudu olõma, nigu tä sünnüs, esiq arõnõs.